<hesitation> මම අදින්ඩ කියන්නේ ඇත්තටම <hesitation> ගොඩක්ම සැහැල්ලු ඇඳුම්. ඒ කියන්නේ ගවුම් <hesitation> ඒ වගේ ඒවා තමා කැමති. <hesitation> ඊට අමතරව නිකන් සැහැල්ලු <hesitation> බ්ලවුස්, සායවල් ඒවා අඳින්ඩ. අර ගොඩාක් ඝනකන් රෙදි වලින් තියෙන එහෙම ඇඳුම් ඒවා නැතුව ගොඩක් මේ ලංකාවේ එහෙම ගොඩක් රස්නේ නේ අපිට. එතකොට <hesitation> ඇඟට පහසු ඇඳුමක් තමා අඳින්න කැමති. <hesitation> ගොඩක් විට දවල් වරුවේ අත් නැති <hesitation> දිග ගවුමක් <hesitation> ඒ වගේ කැමතියි. <hesitation> එළියට යද්දී නම් <hesitation> සාය, බ්ලවුස් එක ඒ වගේ ඇඳන් යන්ඩ කැමතියි. ඒ වගේ <hesitation> මේ <hesitation> මම ගොඩක් විට කැමති <hesitation> සාමාන්‍යයෙන් දිග සායවල් නම් එහෙම අඳින් නෑ. දනිස්සෙන් ටිකක් පහළට එහෙම තියෙන සායවල් වලට <hesitation> අත් කොට බ්ලවුස්. ඒ වගේ <hesitation> තමයි අඳින්ඩ ගොඩක්ම මම කැමති.